Rep Music kan tihian tlaa, <hesitation> thu maa soi chua tiananendew peraa, athu kalpunginangdew veksiin, a soi tum tepok adik the em em ani. <hesitation> Repar tam tak hian, an maani jung tsalte, an ron piasei len nap mun jung tsalte, an til ton to jung tsalte soi chua kin lanal tak taka, an sua the chwin ani. Rep kan tihian ahuang zao em ema, chishang shang alau ompea, jung tetu conscious rep de, gospel rep de, pop rep de, emo rep dele adang tam tak tepok alau ompea zeil boka ne. Ke ngay po hian rep hii kalau ngay kanasa a, repar nei san tepok, tam tak kalau nei ve nol boka de. Rep Music hian mi hii atuapur ne em em ani. Rep Music hii tumlaa music jendraw, a pey chuan, a larbeld, tihian, a soi the ani.